Loaʻa iā Irana ke kau ʻehā. ʻO ke kupulau ke kau ʻoluʻolu loa, ʻo ke kauwela ke kau wela iʻo nō, ʻo ka hoʻoilo ke kau huʻihuʻi loa a ʻo ke ʻo ka hāʻulelau ke kau ʻano huʻihuʻi.